لو كان عندي الخيار تراني بكون بختار قدرة الطيران. تخيل كيف يكون الشعور وانت تطير في السما تشوف المناظر الجميلة من فوق من الاعلى? وتوصل للاماكن بسرعة. الطيران رح يخليني استكشف واعيش مغامرات جديدة. اشوف الارض من فوق الارض بالشجر بالانهار من السما